Netherland haste khe uttor sagor tei atlantic mohasagor ganao wngma bai aroni nokbar twuibar hatai rwgui juda juda. Amoni bagwui o hasteo kisa kutung kwchangma kwbang tei jora jorao watui klai o. Kwchangma jora khe december ni simi february tal jora tei o jorao belai kwchango. Tungma jora khe june ni simi august tal jora tei o jorani nokbar o sotoroh ni simi pochish degree celcius jora tungui mano. Bosonto tei shorod jora kotor o khe satung watui tei nokbar dalojak. O jorao hasteni khumrok barui hatai belai naithok tei tongthok khlai o. O haste o kisa kisa khe bisi rwgui watui wai mano.